کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ چھِ اناجٕک ساروِی کھۄتہٕ مشہوٗر قٕسم کٕنٕک۔ توٚمُل۔ توٚمُل چُھ دُنیاہس منٛز سارِوٕے کھۄتہٕ زیادٕ بٔڑِس پیمانس پیٚٹھ کھیٚنہٕ یِنہٕ وول... کارن۔ کارن، یتھ مَکٲے تہِ ونان چھِ، چُھ سارِوٕے کھۄتہٕ موٚدُر چکھنہٕ وول اناجو منٛزٕ اکھ۔ اوٹس۔ بارلی۔ رائی۔ بکویٹ ۔ بلگور۔ تْہ باقی